عدد الطاجات في المكان <hesitation> العمل حجي <hesitation> كثيرة جدًا لإني أنا أشتغل مدرسة في مدرسة، المدرسة مكونة من أكثر من طابج تق-تجريبا ثلاث طوابج وكل طابج فيه أكثر من صف وكل صف في أكثر من نافذتين أو طاجتين فيعتبر ممكن نجول يعني حوالي ميتين طاجة وألا شي.